Gra ɗa sh, shawarunda magi graɗa, kaka vita lab dzava-dza ka sləna, eh cuhurata kana a sukwa bata həga bəga bata bəga cuhura akaa gu vilita villi kegh ɗe, gu kələsta mi gu mi mog sləna ndeɗe yandzu hahaɗi nda həga bəga cuhuraɗa. Hahaɗi cuhuri mahga ɗi ŋ yarwa ahdina. Cuhura mahga ɗi, ko gera biw na həga ɗe gina. Gu vili shawara, kaka, ka giyo? Ghaŋ fa eh mmu ŋ cuhura nda mihah tala na hinəŋ maye ka kagi to naga ma yarda-yardi, ha mb mbaka-mbaki t’ marakwa hesa mihah mi ka na ahha uzaŋga ɗa ghwaŋa hesəm saka peɗ-l alfaŋa aŋa sawara na- sawara graɗa na graɗe vili taya eh graɗe villi ta, naye t'mogi sləna ndeɗ kana koh ko mbete ŋ-ŋ-ŋ ina kusita dzeɗ da vlini <hesitation> ko na ɗe ko nu nuwe kusi yi kusi ta ŋ da dzeɗ da vəli ni ghəgəŋ yo, guyiŋ maga shawara tabga tabga fala kagi? Ghaŋ-? Ghəŋ ina kusita na ne gol da mogo da vili shawarunda ɗughwana da ɗubi wat'əv daidaiya to vita ko nuwe da mog yo, ko ine da suk yo da da vuliŋti shawara, ko ŋ mahga ɗe da wumi ma, da uzina ɗe da wumaniti ma da vili shawara, Kaka? Ghaŋ ina-ina dow da mog na ŋghaŋ maga nayi maga naya aka na gu da vili shawara da ɗobi watər dai-dai. Ɗa magi ta dai dai da tewa ŋguɗa faa daidai tewa ŋguɗu faɗ eh na naye gra, graɗiya eh na ye gra ɗa, aya kagi ha ha ah ha ka nda gru na, ha-ha-ha-ha-ha ha ndzuk ŋ duniyu wurka tala kagh ŋ t’ mog t’ inna, labka ndiya na naya ŋgane, labka ndiya naya ŋganaya tunda haha grah na, ko kə dzeb t’ luma ka eh ŋ həgaŋ ka t’ gragh eh eh gra na yiŋ ka aa nana na ɗughwana afa da tsə kəmi na di mogo? Ghaŋ ina, ma inaye ma da mita kaɗa haha ina damaɗata na? Ghaŋ nana da ɗughwana makna <hesitation> mbaɗa ŋgala laŋai da mahgad da magita, graɗe vilita ya shawara ya, eh graɗe vilita, ha ka nda gru na ha cuhura da zə zəɗukun duniya maku gra ha ko nda ga ɗe vita həma ɗe nda sunfe haha suŋəf arəlini na gu həgən ka, kaka? Ghən-ghən ina damita na ne gol da mogo da vla na t’ water da fa naf ta t’ waterv tsər ra ka dzeb guka da maga, guka da kwara gwaɗa, unda ɗughwana amdiya tsamamka t'unda dughwan-dughwan gu da fanafta t'wa t'ev. Gu ka da-da-da-da-da mag sləna ndeɗe, warka kələgh-kələgh kələgh ha kagh tala ka warka nane nogh yo kələf ka, ah nana be haɗi nogh, wo, kələf ka ha shawara, ha gragh mog shawara nda ka ha murkwambagh t'mog shawara nda ku ha murkwambagha na ah? Ghaŋ na ne nana ina na na da ɗughwana mamuŋ ko t'kəma na, ko uzaŋa wo nda da yata muŋ na <hesitation> ndughəl na? Ghaŋ nana na da ɗughwana meɗe da f’ magana ta temako haɗ t’ mogo wo wurka g'ləgh-g'ləgh-gləghaka ŋ hən ta ha saɗoko ɗama-ɗama vəle labla ka, kaɗa dzeb da muvagh ka kaɗa da dzeb da t'bəga ndzəɗa kaɗa dzeb daaa ah-ah da pəsuk ka, vaya kəf-kəf kəla ka zadagh na gu ka dzeb ndets eh, haka t'mog shawara kak dzeb dagh dəna ahh a ɗughwan buwa aha mbaɗa dagh diya a nane da ɗughwana nda kagh aka, ko rige da suk ka ŋ mulekagha, ha graha? Ghən ne kag na na kana kaka da kor na ah pghan nane ɗughwana nanana ɗughwan buwo ka da kor nda kagh warka tala kagh na laga ka na g'ləgh kak səkwata. Vita ɗagha ɗa-ɗaghal kana na g'zləgh ha na nana na ina-ina-ina nda-nda tawa bewa ina m'zak banu ina laŋ uzinha na uh-uzin ha uzinha na haa ina ndatawa bana maku a gol da kolo ɗughwan buwo ah a mbəɗa guka da mbəɗa ta, Naye na naye ɗughwana amma ndzukun ŋ duniya ha ha ka t’ mon shawara wo ha da zə, ha da zəɗa t'kəma mak wo, warka tala kagh t’ mog t'na, haka t'mog shawara ko nda lə lam baghwo, haka dzagha da vəla lambagh wo, ha ka t'kor na? Ghaŋ nana na ina nəghay ahdiya na negol da mog ta na kana kak wo wurka tala kagh guka kələfta gu ka dzaha da mogo, aya ha da dai-daiya wo, ha da kal-kala wo eh, ha da kal-kala wo amma ga ɗughwana. pakawa neɗe, kadzuwa ka da mogo warka kəl; ŋ kəlef ka tala kagh na, nene da zuɗuki ni, ha da zuɗiki wo se maga kun shawara nda gragha, haha gragh ma na gu ka kwaraŋ in unda nogh nguɗufagh amndiya na gu kwaraŋ kəgh ka na gu na fa fanaf ta t’ wa təv, fa nafəɗ t'wa t'ev ma, naye da dazəɗa da ɗughwana maka da ɗughwana me tse, da ɗughwanaa ŋ la ndzuk ŋ duniya kəɗaka na ta ndzuk munva yal ŋ duniya, warka tala kagh na gu guka mog tina, ko nu ɗe ko nuwe nogh ŋguɗufa gha, ko nuwe pəs ŋguɗufa gha, ko uzinagh pəs t'inna na laŋa nabka daŋ vəla ah a gragh <hesitation> ka gi? Ghaŋ gra? Ghaŋ ina kaka nane ne neh gi da mogo. Da faɗafalt watav na agh nana, aghŋ nana da ɗughwana, wurka tala kəghna magata ka naye ɗughwana, amma dzukaŋ duniya na ha und tala təkal duniyawo ah <hesitation> sagasal səma kowa da kowa, sagasaŋ duniyana, nagu naye dakal da dzeb duniya dat-kəma, amma taka kagh na, kəlaftakawo, eh, naye koriyo, kagina seh həgani tə graɗa kadzuwi da sənata ŋ innamdiya da mog mee ti inna skweɗ koriyo, aha graɗ tala ah-ahɗ graɗa kadzuwi da, se han-higi tə graɗ pakuneɗe <hesitation> kwarin-kwara tə watəv, fifa tə watev naye məna gu da kor-nu to, aghŋ naya da mogiya ge ndeɗe, amma ha nayuna haiya tə mon tə inna gragh muvaya wuka labta <hesitation> vaa ogo nagu dzeb daŋ ɓurts ka ghwa zighwana pəta-pəta muvayana ha-hada zuɗukinu naye-naye say nda graa, ah ko mihahe nəma say haha grini sai da kwarantəɗat grini aghŋ <hesitation> na negi da mon ndaya, ahghaŋ, aka ka da faɗafta tə watəv vita faɗafaɗ tə watəv na naye na-na zəɗa ha-ha gruna ha-ha zuɗuka naya gwaɗ-yu təla kəghna. Ah yee da montə inna kakkee say haha dzəbaghunda, harza təghva tə koghda korantaka aghaŋ-naya-aghnə-naya aghnə-naya kəkna naye da zəɗa-ji eh, ha-ha nayuna ha zəɗuka ndzukəŋ duniyu, sai koraŋka tə gragh ma naye gu da zuɗuk metse, gu naye da ɗobka tə watəv, da daidaya, naye da daidaya maka h-h-ha graghuna da daidaya naya gwaɗya dzukəŋ duniyana, guleŋ haha grinna naye't't. <hesitation> təfataɗ duniya ah-ha-ha-ha-gr-ha graa makuna ha dzukəŋ duniyawo, vita haha gragh na k kə-nja-njaka aŋ duniya ko nuna ha-da-hada haslanatu na da dzovee makna daidaya mbrukəghna da dzovee maka, ko-ko mbet jiti da dzovee maka amma ha gra mak'wo rəga dzee dze watəvee tə ɗobka haka tə korna eh aghaŋ inna na, aya ne gol da mon tana gwaɗ na? Ha kakwo wuka dzebe-dzeb ka guluŋ guluŋ ka dzebe inun-nda kəfklaka tə watəre muvaya kəlafka ma, muvaya ha korna a'a ah-aghaŋ-aghaŋ nana aŋtəva ndəna, aghaŋ nana guləŋna aŋ təva ndəna bew, aghaŋ nana gəleŋ na taf'ahdna, aghaŋ nana gateŋ ah-ah-dna bew, ah wurka glaŋ-glan-glaŋ. Ka dzebe ha dzuka nayuna, ha nayuna ha-ha-ha gruna ha dzukin aŋ duniyu ha da diadaya nayu ha da daidaya gwanyu eh naye tərli sawara. Uzina namuŋ duk uzina lamuŋ-nda haɗ't tə mon sawara nda lambimuwo, ka mog ka sawara vita daida gwaɗya-nagu da mogo, vita ha daidaya-wo gu dadza da-d-da-da gkwaranta molna ha daidayu, naye da ɗghwanukini, eh wosawa uzina lamuŋ wah kəlawa səra ah-ah awa kəla hankal, wurka inna gal-gal-ŋ ŋ wuka sai innunda maga guɗufagh na ha dzukaŋ duniyana da daidaiyare-e ha ha daidayinu, eh naye ekoriyoo vita sunuka gwaɗa lamuŋ innada kor həŋ aŋ duniyana kəɗa kegh ɗe tə kəma ah ka-ka-ka-kəgh mon kal sawara innun-nda ko guna malagha aha malt kəma kwaranka na, nane da mogii na ne kagi da mono kaka-kak-kaka nda ka ah nana na aŋ nana-na <hesitation> afƙəla akana nagu guka kəl taya, amma nayunda kor gwaɗun nda ŋ duniya dai daya buwo.